पैला पैलाका मान्छेहरु समय हेद्दाइ लागि घडि भन्दा पनि अरु विधि प्रयोग अद्देछे । पैला ताउला भरि पानी राख्तेछे । ताउला भरि पानी राखेपछि एक दूलो पण्या मानो अँ तेइ पानी मथिमि राख्तेछे भन्ना सुनेको थे मुइले । केइकी त्यो पानी वाउँछि त्यो मानो भरेपछि पानी भित्र छिद्दाछिद्दा त्यो मानो भरेपछि ठ्याक्क मुणी पस्ते छ्यो ड्वाङ्ग आवाज आउने छ्यो । ड्वाङ्ग आवाज आएपछि वाउँछि ठ्याक्क एक घण्टा भयो भनिकन था पाउनेछे । अचेल चाइ के आय छन् भने घडीका जमाना आएका छन् । घडी चाइ एक प्रविधि हो । घणीमी ब्याट्री हुनोछ । वाउँछि तेइका सुइ हुना छन् । काणा हुना छन् । तेइ काणाले चाइ घुमाउना घुमाउना घुमाउना अँ सेकेण्डको काणो हुन्छ । सेकेण्डको काणो घुम्दाघुम्दा साठी सेकेण्ड भयो भने एक मिनेट हुनोछ । अब मिनेटको काणो साठी मिनेट भयो भने एक घण्टा हुन्छ । अब वाउँछि त्यो घण्टाको काणो चाई अँ बाह्र घण्टा भयो भने आधा दिन हुनोछ । चौबिस त्यो घुम्दा घुम्दा चौबिस दिन हुनोछ । यसरी घडीले आफ्नो समय दिनोछ । घणीले सयम बताउने भन्या यसरी नै हो ।